إيه بفتكر مرة سوء الحظ كان ماشي معاي، كنت خارج مع أصحابي وقررنا نتمشوا ونتعشوا في مطعم جديد كنا فرحانين وكل شي أما في اللحظة اللي وصلنا فيها المطعم كان مسكر للصيانة وما كناش عارفين، قولنا مش مشكلة خلينا نجرب مطعم تاني دخلنا للمطعم الثاني لقيناه مليان وما فيش طاولات فاضية، آخر شي قررنا نجيب الأكل للدار.